Pupeelum, mam san ni ta wum yelebire la pupeelum, sɛla n ni wa'am mam puti'irɛ na de la nɔŋerɛ yiyileŋo, yelɔ'ɔrɔ, saŋa suŋa la fu zɔduma, sɛla n ni wa'am mam puti'irɛ puan na de la pupeelum bɔna la fu saŋa za'a. Tara saŋa bisera yinɛ n maalɛ sɛla gee ti fu puurɛ pɛɛra. Pupeelum to dãaŋɔ bee sudɛka ka lena fu n de sɛla n ni wa'am mam puti'irɛ puan na.